Po mu m'pëlqejnë të dyjat ama ma shpesh i veshi farmerkat se janë ma t'përshtatshme për shumë raste edhe ofrojnë nifar rahatije <hesitation> edhe munesh m'i përdorë gjatë gjithë vitit edhe m'i kombinu me shumë stile tjera. Kurse shorcet kom qejf mi veshë verës kur osht shumë nxehtë, se me farmerka nuk osht bash rahat me veshë gjatë verës.